Naré queity rundya gan runzaca barbacoo chi zcaszaca izyedia xinac´gí rac´raní, tïé ni rchiglaza bel barbacoo gún, per ziega rchiglaz´zaca ní na de gyiéhd, ra ni-ni rcaza gac´be.